باش نتعلمو واحد اللغة، أول حاجة غدي خصنا نولفو نسمعو ليها، ونبداو نتفرجو في ڤديوات و أفلام بهاد اللغة ، ونبداو نستعملو لزاپلكاسيو ديال اللغات فحال دويلينچو، من بعد نبداو نديرو واحد الوقت ديالنا في النهار لنقراو فيه هديك اللغة باش نتعلمو قواعد ديالها، أو نبداو من بعد <hesitation> نقلبو على شواحد كهضر بيها باش نهضرو معاه ونسرحو لسانا